Ma zi'an kalɛ but a pa'alɛ ma la yɛla ayi, kalɛ buta Gurenɛ malema la puan pa'alɛ ti la de la budaanɛ, bala ma san nyɛ kalɛ buta a pa'alɛ la budaa kalɛ. Buyi puan, ma de la yimpu'usa bala la ma ni san nyɛ kalɛ buta, la pa'alɛ ma la yinɛ via, yinɛ sɔ labyinɛ avo'osum sumɔ. Bala la <hesitation> kalɛ buta la n pa'alɛ ma sɛla n bala.